Kwana sirga zi sirg katagana kwana sirga bi njada band kwah njdiga ma duniya njda tsakas kadev agha tsakas kadev njda band kwah ba yafga vak da da mazhigil ma yaf kamnd kahalin mavakai nuden ma keth kiyam na kanjdiga nima bat badzgar wan kadegita ba jataba henkalagh devakaya ba saduv wan kadagita devakai da da mazhigila mau nina sai siraga ba en-n da da mazhugil kadegiti mamb vakai nim yama toh me degi da yama toh degi da tagavda tag biya kam ghalaba kiyam ghala kanjdigan ba kulkja kala ma duniya toh ma thak zir kafina ma thak zir yuwi na agha zu kafina agha hubu kayu wa;a magha na kafau bi ma ba kafa hiyin magha thekna thiga toh kafin ndaku theh kana biya ga shi adaa magha degal ba da vaka vakudra a dzigar dzig ndaku ma negha negh kadegit nda ku ana mbudgam damvakai band njuya toh aneghge henehi toh agha da sas kwan sa heneha zuziga zui ziragh bi kwan ndakwi agha sasen reghit reghug hudari zarhar faru bi mda bag tr ndar a munn kwana aguya dzaman zarha adza kwar kwar thaba wahalen mung thaba agha zharagan sasa heneh nda kwi ma’i degit bi ada gyimal nda ku ma’i degit ba agha bish gan kwan toh me degit agha tag da dag nem’i bagana mung nda kwi dega bag nda kwama;i indagal da gar gana mung kadula gatag nda kwa ma’i zhil nda kwi ghil thenathenf devakavaki dagal nmatagr da bagav ndadar tsum inda bag ndadarci tenda in me devakai da tag ndara munn zir nda ku sirgai kata kiya agha medevakai bi naag kama’i ma matahale tag nin toh da fukamu katag danna ma daf kanu kabawa agha dzama ghr Nalneg kadzama gir yandzu ah kuz ma ghima dalet dalg dagat narz da maghr ba vaka dzama ghra a hena degli ma zaru zig deghuas nda kwa thadur inda vultran kazarha munn ma zaru zig thedur nda kwi inda vultra au dekazhiya ammman dzamaghr nalneg kaciw maghr ghr ndaku njda me njak njig nda ku nk jak njig ghra ma tha degit agha da tag da tag vaka dzama ghr degit agha da baga bugnin ndku ma’i rasgha raseg kadegit agha da bagen magha da bawa agha da baw ndakwa rasgha raseg kadegit agha da bagmenn toh kam ghala ba kura ghala ba da da mazhigil kamghala ba kuran ma barka kurama mam sirga sirg vaka vaka dalilga sirga sirg cewa takiya ma multru mulg ken kanjdigana duni na a mur kwana gyakk ruwa dzagya huduruwa ba waken kam nag numnd da kuran me degi kam tag numnd bi toh me degit it numnd me oth me degit it kam tag da tag numnd biya ghayar ba wan keskaya an degit inda sirga sirg naya toh ma kwoma tagda katheb kwana am sirga ba nuram cewa takiya a ketheb wana murama na tag da na ma sirgabi tagnande nai teghuad taga ni nai teghudir biya na tag da ba ma kethebir nai toh bam kethkam da nda kadegiti dagal mavakai ba duma ma-ma mau mava kai nud kanjdiganna sai ken cen keh keth kamndana da da mazhigila kamnda ghala ba kwan numnda degit ken degit in tah nai ba wan matha ghyar keskai thayar ba wan kes kaya toh ma wa mau wa sedaseg kwanin ma ndirda nau kwanim ma ndirda kwana duwar kaksa agha dev gyagh de chilgagh de deg zigagh heneh ndaku piky lakkas nud sagal kashifgan kwan nda kwa rasa kazir an kwan nda kwa rasa kaba ban kwan nda kwa rasa kadadn kwan nda kwa rasa kaziraban Kwan nda kwa rasa kaghran thirk thevk thirk njdagha mavgyagh nda kwa agha sagal sa chihurga sagal sa njdiga mangyl kud ud ndakwi da badzalta takaru dud udagh nda kwa henwa kagh kagh nda kwa agha cimnudagh mand kwan hahal menar mbatsu njda ne mbatsu njda ne ha kuda munnu mbats ba duni wa badzagal badzg cewa takiya badzal ma the degiti agha da degasdi afha da velganen ku daghi budagh sa vakagh sa vang nda kwi angha na’i takiya inda vulgau kamenar na ma tagatag nud in da vakagh ndaku agha na’i takiya ma sagawi toh degit ada vulga vulg ma’i badum ba baga bag wahal kathe toh kagh adav gyudagh ndaku manegha kak negh nudn nudagh ndakul nthan nirvid mahudan in da vulgau kudar na segev segen kwana man tsama ghra degit dzamaghva degit njda waur magha da vegyudagh ndaku amblagh sa ba reghareghan degit agha seda nin nda kwa agha zigan sati ndaku agha ba ba thir dampaniya degit a zulak nudaghen toh nda kwan badga heng pal ndaku dzuganti kavalek velg badga zugu ba take ndaku dzuganti nudanagh kavulak vulg bi toh nra nr thad kuwar ba tegr kwamm vavan inda baga nda dara mun kwana rasgha vaseg kadegit ada tag nenn ada tagda kaghai ghuad ndakwi da da thekna kahaip taghde a dug kaghatagh degit avaseg toh degiti da tad da tag nen ndkwa ma the toh tumu agha ba bish gana tumu agha ba cingama ma neg kwa neg kau nun kwam a cinga ba wai degit adzigar ndkwah ndaku agha dagal gaden geden mbatak inda thekna thig a mun toh fukanu kaguyava fukanu kadagal ta kwana fukanu kadagal takwana fukanu takwara njdigha me ba thira teghala bi fukanu kadagal d matghal fukanu kadagal da gata dala Afgar zha band da cha dala agha megha negh kashiya da mambla agha negh ka kufha da mamnla ma negha negh kagha da mambla agha gwayava ada matgha la gha neghganrgh vaka chala lalawa agha chagan kalalawa da da kwadga nim kazatha mbatak ar hengat heng zar har magha neghga tava agha chagu vhaga mbatak zig da zigan zathat arda te hena tavakaya munna toh ba dam ba duniyin wa nranra nrak ku war ot tegharatig ma kuseh kuda deghiga me tha degota aghavak teg nen bi toh wahal nranrg tukusegh grak matha degit agha da tag da tah nen bi toh ba farvid mahud nud bimo audu taw nud kəwahalana mung wahal ɓaga ɓag bo ʃekka ghala mekwallbi ghala me kədunibi toh njdagha dagal du usugu kəthiragha dagal da usughu azghagha dagak dusugu hw hiyagha agha ɓagana areghgana makuvvagha a regh gana mandu ghagh zir zarvagh takwan zira gragh takwan agha usegan agha ɓagan ina kwah henana mung ndaku ada da dzugu dzug gudah atgan inna kwah henan a mung ndaku agha da da dzugu dzig a tsakh hiyagha agha hayan ndaku agha ɓagan kasati lukti agha da haya varagha hayann az inna kwah henana mung ndku a tugu tag inna yakar henana mung ndaku agha ɓagu ɓag inna kwah ndkwan mun ndaku agha ɓagu ɓag. Ndakwi agha ma tha theknathigi degit da sugwaveda sa malid gashi zarh bud pak ndakwi huch heneh ba degit wula lideh sa ba mavakai nud kədega zig gyibat vakai toh da. Teghateg ndaku zarh kyudteghr kesegh rasgha reseg tkətagwani yadai da tagwar nen ka’zarh ada vulga kwah nda kwanthad ghr kəgh bab ndakwi magha nagan dada ndaku ma ta gwa kuwar ar na perdig toh kwi wan ghalag numnd vak da da mazhigil bagha ghala da da mazhigil kethena kəwahal na ma keth kiyam nan regkiyamna kawahaken nud vak da da mazhigil bank kwah ma na ba kwan nud makethe kiyam na kəwahak mamvakai nud ba degiti tagevda tag bawan me degi da tagev da tagtoh degit mavakai nin kwan mu-n mau nin kwana ma ndirda nau kwana mandir sa nau ma ghuda huɗ wa seda kwanina ma ghuada henkal wa seda kwanima kwah kəjarab na jarab kiyamu sa da mazhigil na sai sirga ba nim kədegit mavakai bimo mak yambatha gan kəhenkala miyamima ɓath na kəhenkal mbatak gulkiyam na gulg da da mazhigil kəwahala njda ndkwanbi baba njdigana da dijah njdar njdiga ndkwanbi njdigani sada ba njdigana nda kwanen kəwahal ma keth kiyamna da da mazhigil.